Izu munilia wembe ilinizu muni kumwitu njima sana imatumizi yakwe wembe ukuku tuli ngala kupelela kulekebishi kulekebishi ziye pampana ipa poteka kufumwa pap kuum kumakasa lazima utumie wembe. Kulia aina mbalimbali ziyako wembe kul aina ya kwanza itopazi ya pili amaxi yatata lungu